To jləbət kani dai sambarka, gada kəm, gadak jləbək kunu usur əmdi gadi bai aʒənma achi yau mangək jlalakanai. kwari jlubəgaja vajlubu ənkənani tamba, filai, fidai kak duniya, kak duniya dai, fi ba a <hesitation> aʒu a usur bai. gada kəm, gada aʒu ma'yawana nai səran pəra aʒu, kwari mangakhi kwaci nanju fita pəra jantlu dakchi gakakutuk chi aʒu. kwari jantla danchi, jatfikəla dakchi. fagi ja chafakfaja mama janai səyi bai, ja vajlumu be kada bai, akchi vabək takwda, ja kullum gəna pukara, ja va lekan, karik adguna kak daten aʒubai gadakəm gada janʒu saniya bai, kullun janai kəra jakəfai kada, ja kətai kada, amma tanau əmda lai be babu gakakuyik əmda da daten va gamsu saija tanau saida akchi tanai ta maku fi a matkəja iri kənkau ai <hesitation> iri kənkau ba wai <hesitation> fi babu ji vajlamu be kwaya va bau gəlaya kənja bai, bi kwaya dununja bai, amma jlumu kaka tunda kaka jlumuna ja kətu nanu. kwari jan kata nanu ja rutakchəm bai akchiye akchi rutujabai. tamba akchi va bə laija yadda be babu jan tlana ja bəlaiyikchi. gafa gadi ni akchi tabali ja takwda imi gadini takwda bai, vənakau, akcha bəlaigi vəna kau, akchi bəlaigi tmaba akchi biya ya bəlikchi takwda əmda nailini ya kudrahi kəjilina a'a wani kada, gi kada gigadu əmda vaiko yadda babu gi tanau, <hesitation> yadda agi vajlabəl nanu, əmda vai kwagi, lalla lallai gifa gi əmdi. kwari gada gi əmdi kwari kəruta əmdi bai, əmdaye rutigilai, kullum yin dakchi wun ajləmi kajlawa wunna masgu wun ajləmək fai, fia ba ətkwairi tamba akchi a nayi ta kubu akuni ai aʒu fibai, babu, kədau fiʒa bagini yaiku əmdanni tləbenna akuni ai əmchunno kəda tamba i kuli. amma giʒa gi tərba gatam yaye əndabeto wuntla dakchi, əmda gadi i da ya laulau də kəʒa gadi wane ayan kajlamiya fi kada bikwaya ayan kalagiya idak fi kada, aʒubai. ʒmdibe yinʒa ah <hesitation> a gəfagi ta dawhigi <hesitation> chibəna bikwaya ta jlamigi figadi ya baubai ai ənkənau atiyau fi bai kətekau naitu ənkano bai tindai wun gajlabə də kəmdiʒa kəlapiya, təmbat kəwun kəlapiya. fiʒa ʒku bəlan, nku bəlan bai, biʒa satuna kakuli na nunnayi jlabi, kak ah kak fəta wunanayi na jlabi wunekudu nku kada də kada, nku ta jlamu nanu, nku tatfunanu. wunna dalmi fi bi a dalma wun nalmi fiba najlumudi nuna iri kəndu addda bam irin jləbək kənau atəman akwanai ni vadukwa kuli, ni vadukwakkulik jlubu dək əmdananai. badak tən daten, tənba taja dakchi, kwari jambulu dakchi bai, kwari əmdi kwadi kaʒi dani bai niyi i gwadi kaʒəm dibai. gadau ʒa kullum i va dukwa kuli, kwari ni vaəmbalte kaka, gadak jləbət kane dəkəmda. ni <hesitation> va laulayi ankalənchi, gwajlama kwaya wuenʒu vaya bai. wunʒu ənchu ga kəma bai. amma gada wunʒu əmdi ga kəmabai, gwaye ga kətu gə gokəma. gada kəm, fima ʒaman daduni watfe kunu, wa jlami, wun jlamuni kaka əmbaltu kwaya a kunan gwa ʒa waba bachu kaʒəni, gwaba wa vləayi. yadda be babu fagi ta nu kata əmda wama yim gadina wakatu əmda, iri kəndau atiyau tiba vaikwani dək da bəlanna yuma vai kwanchi dək da belanna gadauʒa ada kən kəno nimbalti kaka əngəlla gada əmda da jlabi dakchi a kunək usur.